Kalau hewan air selain ikan yang hidup <hesitation> hidup di air ya, kalau di danau sentani tu <hesitation> yang pertama buaya yang sa pernah lihat. Terus ada juga udang, udang danau. Udang danau ini ukurannya <hesitation> lumayan besar juga. Itu warnanya kecoklatan begitu- warnanya kecoklatan. Terus selain itu juga ada kura-kura, kura-kura di danau, itu banyak. Terus selain kura-kura itu ada <hesitation> ada tikus danau juga. Itu kitong bilang tikus air namanya. Dia juga hidup di air. Semacam tikus begitu. Terus hewan selain itu ada katak. Katak-katak- biasa di danau sentani kan banyak teratai biasa sering lihat katak di sekitar situ. Selain itu juga ada kerang, kerang danau. Ada kerang danau- kerang danau juga ini ada 2 jenis di danau sentani. Ada kerang yang kecil sama kerang yang besar. Itu tong bilang bia kalau di sana. Nah, kalau yang kerang kecil ini dia warna hitam. Kalau kerang bia ini dia warna putih di tengah-tengah, kalau di pinggirnya tu warna hitam. Itu banyak juga tong dapat di danau sentani. Biasa tong pake makan juga.